:Oror: deh 'on 'beh-dih 'on 'ye-a yubo: :eh-: 'dhu, neme: :eh ne-a 'nor :a bo :gwlor :eh an 'da 'de-a 'yalih-eh, :mor eh yi 'o 'bluhbor, :oror' :mor eh mu 'de yuh ya, :yee' yuh-a 'kpou:+ :en :ne-a 'o, 'de en ya 'de :wor 'yalih-eh za deh :yee' eh no eh :kornu:+ eh kpon-ih dih eh mu eh no eh worn 'de eh 'pa eh :due'-a dlo eh po-eh :due'-: 'dlo. :yee' eh no eh-a :due'-a worn, ka eh no, 'de eh no eh son+ eh son+ me-: ya 'de deh :en. deh :en 'wluh-a 'de yuh ya 'de eh kpa-ih. :yee' eh worn mo-: eh no 'de eh po eh-a' 'dlo. any neme: 'o en klehkpeh en no en worn en po en-: dlo, jorwor: en buh+ me-: ya, me-: ya 'de gbehne: en :za-ih 'o 'bluhbor' 'de eh po eh-a'a: dlo yee' eh no eh-' worn.